Ah karakôry ma leroa! Ahh, tena adinoko ndraiky ne raha <hesitation> zakanao androany iny anniversaire ny, izy ndraiky tsy hoe anao adino leroa fa hainao ty la vie ty leroa fa sarotra izy ty leroa a za ndraiky ah! Anao arahabako to kiasy leroa de mitomboa fahaizana anao mazahoa vola maro eoa leroa ras-.